لا لا لأ أكيد لأ طبعا مو بكل السلالات ودية في سلالات أصلا مخصصة للحراسة ما ماتساوي شي غير أنها تهجم على أي حدا غريب هي مابتعرفه وفي سلالات هي تحسيها كلاب زينة كلاب أليفة وديعة ماتجدر تأذي أي أحد اصلا شكلها بيكون كيوت.